Kalau olahan kelape biasanye sih banyak kegunaannya itu kayak mau bikin opor ya pakai kelapa bikin nasi uduk pakai kelape itu bikin itu apa namanya rendang pake kelape, bikin geplak, bikin pepe, bikin kue-kue yang lain banyak pakai kelape, jadi kalau kelapa itu memang serbaguna ya semua digunakan pakai kelapa, tuh banyak banget kalau kita mau telusuri juga makan makanan itu, wah ga bisa, bisa setengah hari kite cuma mikirin kelape doang nanti jadinye ye, ye kalo kelapa itu kalau buat rendang kelas satu kilo satu kilo rendang aja itu ke kelapenye bisa empat tuh kalo mau berasa rendangnye, terus kalau mau bikin opor kita pakai itu santan kentalnya aja itu dari satu butir kelapa kita ambil kentalnya aja terus kalau mau bikin dari satu butir kelapa kita ambil kentalnya aja terus kalau mau bikin sayur godog apa lagi itu, sayur godog apalagi tu, kita mesti bener bener kentel santennye bisa, bisa kalau buat kacang satu kilo, labu tiga aje. kelapa bisa due tuh ye kalo misalnye bikin sayur godog ya, kalo bikin kue kue kayak geplak kayak apa tu, kayak lopis, kita bisa ukur ukur sendiri lah, kalo itu mah, kalo misalnye mau bikin kue pelangi juga pake kelapa tuh, bikin bolu kukus pake kelapa juga, berarti kelapa banyak kegunaannye emang.